<hesitation> taa tiivichi jaxeetniiñu ja kuaa ja ku ja ñaña ñaña horre xi'idindo vaade'e kaaxi ja luchi jiaa tee kaa'xixi tee xe'enxi ndeeku ta ku chundo tee kiine'exi ku chundo a ne'exi ku to tikachi te ne'exi kua'an pero horre atiuu xeeda'añuxi horre xeeda'añuxi horre io da'axi te jiaa kuja xeeda'añuxi ku ve'endo pero jiaa ku ti vichi ja mas que <hesitation> daño.